في يوم من الايام كان في شجرة تقدر تتكلم مع الناس لما يقربون منها. لكن الناس كانوا يخافون منها عادة الا بنت وحدة قدرت تتكلم مع الشجرة بدون خوف. ومع الوقت طلع ان السبب هو إنه الشجرة هذي امها لما حبسها في داخلها عن طريق ساحرة. وقدرت البنت انها تحرر والدتها من السحر